Egaq ei tiiäki, kui kalaq hindävaihõl läbi käüväq. Ma arva, et nä nägeväq tõõnõtõist. Kaesõq, määntseq nä ummaq ja ajavaq takah tõõnõtõist, tahtvaq ärq süvväq ja. A periselt maq tuud ei tiiäq, kuismuudu kalaq tõõnõtõõsõga läbi käüväq. Ei tiiäq, nä vaest pututasõq kah tõõnõtõist iks kuigimuudu.